Dulu ya dulu nih cerite dulu nih pernah kita kulineran nih ceritanye nih ye sama temen temen temen temen, makan deh tu lagi makan enak tuh sotonye soto kikil, soto kikil tuh di <hesitation> kampung bali wah enak banget tu soto kikil, ceritanye. lagi enak enak makan nih, apa namanya kikilnye tebel banget rasanya juga enak banget tuh soto kikil tuh entar kapan-kapan kite kesono mi, woh enak banget terus ama itu dia tuh emang sukanya mie ayam ya dulu kalau sekarang kan bilangnya mie ayam ya kalau dulu bilangnya bakmi jadi bukan mie ayam bakmi jadi kalau dulu bakmi itu dulu margana namanye tu <hesitation> di gang harlan makan bakmi terus <hesitation> apa namanya ketemu deh tuh sama seseorang woi <noise> cerita eh lagi enak-enak makan udeh kenyang dibayarin <laughs> kalo inget dih kembali lagi seperti dulu nah kalau yang sekarang nih biasanya sama anak-anak tuh diajaknya ke bebek slamet karena emang nenek doyannya bebek kalau makanan yang lain bingung waktu itu aja itu makan di mujigae ya nama namanya mujigae tu. Ah kagak ada yang enak dimakan tuh. pokoknye enaknye bebek slamet aje dah, ama saung kurin, saung kuring tuh ye ade guramenye disitu tu gede banget, ayam bakarnya juga gede banget sayur asemnya tapi kagak enak sih enakan sayur asem gue juga sebenarnya terus ade itunya juga tuh apa namenye itu pepes, pepes mah enakan temen gue yang bikin itu ye, ya udah leh, tu kalo kite kuliner sebenernya kuliner mah cuman menang name doang sih kalau di mane mane juga yang enak mah masakan sendiri aja sih sebenarnye.